जु मॉस ची वेते हम भोत तरह से मतलबकी भोत दिन तक रख सकन वेके माँसा जन काटी के अछि तरह से ध्वे -धा के वेगा भीतरा भी अलग-अलग चीज़ निकल ड्योड मतलब ऊते भी अलग -अलग हम अर सूखे ते रख सकन अर माँस जन हम टांग दयोला भक़रा माँस ची वे हम टांग दयोला जान जु ठंडा इलाका म छिन उ भी भोत दिन तक चलन उ भी खराब नी वोन वे हम रोस्ट करके भी मतलब भूँड के भी रख सकन, वेगा मांसो हम अचार बड़ेते रख सकें अर सूखे ते सकसु बड़ेते भी रख सकन।